Zakaꞌa naruꞌu zaka rroz, presisə nakeꞌn bian <noise> kibiarun kibiarun nisə, llitinisaꞌldallit ch'pno llit chonen freir lliti zaldaꞌdozlon llitizkix̱an chincharon keꞌx̱e'n chiyaa wetaꞌ bitiꞌu'ush, la wetaꞌa bitiush ya weꞌta'a este to yaax, tutyop yaax segunta konzakan zitini babsolo es que awelox kix rroz chiti kzaꞌala loke chichibakaleꞌiben chichibekayayen, según zakaꞌa rroz bayꞌ peruinrakwe disshannaꞌ roneꞌ gazarabuenni.